هو، بلکل! زه ډېر وخت لرم چې هلته نوی ژوند پیل کړم. ښار ډېر پرمختللی دی او هلته د کار فرصتونه ښه ښکاري. خو ځینې وختونه فکر کوم چې هلته به نوې ستونزې هم وي، لکه د کور موندل او نوې خلک پېژندل. خو په عموم کې، زه هیله من یم چې هلته به ښه ژوند وکړم. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا تاسو هم کله نوي ځای ته تللي یاست؟